Jmí’ re lɇ dsa jñi ‘myy’ kiä’ guoora jö, kiee’ ta je lⱥ jö dsa jñi, kä xi jmýý ba dsa jñi ‘, ‘náá’ köö nɇɇ’ <hesitation> náá’ köö jó ‘lóó, ‘náá’ xinǿǿ, kiela’ jö dsa tóó’ ⱥ’ köö myy’ o kö ⱥ’ köö cubeta jö dsa tó’ jmý’ xinǿǿ jö, jö dsa tóó’ ‘myy’ jö, jo dsa my ⱥⱥ í’ jáaá tá’ kiä’ xinǿǿ jö dsal nǿ, dsal nǿ ñí’ <hesitation> ñí’ ñí’ küü jö jö ‘ñee ‘myy’ jö jö, kie’ jö my jngÿ ‘myy’.